Ko Hawti na'urayel komfiyuta a tawan kanjum didi, hardware e software, e nder hardaware a tawan e wodi Monitor, e mouse, e speaker, e keyboard, software bo kanjum woni ko ngite wawaata yi'a.